פִוַחַד נַהָאר קִנְת וְחַד הָאמִירָה אַה אַה לְקַאת וְחַד הַחְרִיטַה גַּאמְדָה לִי קִנְת קִתְשִיר לִי קִנְר קְדִים מְחַבִּי פַלְגְבָּאל בְּעִידָה בְזַאפ פַלְקַסְר, הַדֶא הָאמִירָה הַשְּגַ'אגָה קַרְרְת תְּחְרְג פִוַחַד הַרְחְלָה סִרִיָּה וְאַחְוָא הַחֻרַאס חַדְרוּהָ בַּאש תִּכְתַשְפְּש אֲסְרַאר הַמַּאְדִי וְתּוּרִי הַשְּגַ'אגָה דִיַּלְהָא.